Arasa mokoieta pañandepo ova kua arasa pe iruteta pe jaereta ombopi omboguapi miari mopeti rami yaiko vaera jaeramiño vi kua teta guasu pe oyeapo mopeti referendum ipuere vaera omae jare omboguapi reta iru ikavita teta pe oiko va